א זייער איז גע- איז געמאכט געווארן צו קענען אפשווענקען עסן נאכדעם וואס מ'ענדיגט עס קאכן. נמשל אייער אדער לאקשן, מ'פינישט עס קאכן, מ'לייגט עס אריין אין די זייער און די זייער מאכט אז ס'זאל זיך קענען שווענקן און די וואסער זאל ביזדערווייל קענען אראפגיין אזוי ווערט עס <hesitation> גוט אפגעשווענקט און אזוי קען מען עס נאכדעם נוצן.